Mɨŋkǝ́ pɨ láa tɛŋ onuŋ marɨtoyǝ wǝǝ gakpoyǝ we pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ ca awarɨpiyǝ wǝǝ a láa fɛɛwǝ we a lah ca tuwǝ we wǝǝ oturu ŋlë a ya láa yɩrɩ sɩsiɛrɩ a mɨ ca. Gakpotuwǝwe marɨtoyǝ we rɨ <hesitation> warɨpirǝ we la jɔjɔnuyǝ oturu ŋwe wɨ la ka lɔ rɨ fɛɛwǝ we tututu.